Ses propi cambià tantu, sia fizicament sia anche cum cumpurtament, ses pi calm, pi brau, t'rüzie pa u le autre persun-e e pensu propi che ses migliurà tantu e la scola a t'a fait bin